Áhh ain sáh tzá áh maing tzáh tóh éh-éh nóh to shiu ni aig éh no éh laig aig éh tó shiu tsá éh si áh jo láh maing tzá tó kóh áh aing sáh tzá éh muoh shiu tzá ain óho tain shiu tzá nain, nain-nain muoh jo bá éh máh éh tóh gí shiu ní muo chiin. Muo áh chiin áh kó taig óh áh jo loig ná láh có áh jo áh muo shiu tzá éh, la có áh nain-nain aig nai muo éh, éh tóh shiu tzá éh vida éh la jó loig na.